Ngaye, ngekiro kyaghe ekyo bugheni ngalhangira ekyabya kiro ekyuwene ekyo butseme <hesitation> thwabya ethwabirithekatheka obugheni thwamabuthekatheka erighunza amezi ani ethunemuthekanizya neryu ekiro ekyergayithwa kyabere kyakahika muthwa ghenda okwa kanisa thwa bamuthu <hesitation> reverand amathugayitha ekisomo kyabere kikahwamu thwamaghenda eka thwabere thukahika eka thwamasangana abandu ebanikere ebanathulhindirire neryo ekyo mukya nitsemesya kutsibu namu na bwire nikighuma okwa byangabya enganimubuka omwa buyingo bwaghe kandi ngalhangira kye kiro ekyamathanyiwanira omwa buyingo bwaghe. <hesitation>